Ny fomba fesagn’ny fermeture an-damba zao o, misy <hesitation> misy rahahà ro hely zagny ake de atambatry i, de ampakatry aminje af-ampifa <hesitation> de ampifôdy. De <hesitation> ôhatra agnôkatra azy aminjeo tô de arôrogny fô i raha fitanagny aminazy igny i, de sokafy, karaha zaigny fôgny fiasan’ny fermeture.